Tina yó ta ngu tina yó ta ngu na kiti ni kuni tá, ta dikan ta ho d'ayó ta ho dadavii xhí mió dikan ta hó da'a ti anria miti na nakoni tántí ha kastonti tuna kutí ha tonáa ho vikoti ta nru uu tí hó viko, tana iin ti ta va ho vikoti ha nrukueti a nuguan ta dikatán, ho o on. chini mió ná va hó vikotí va ho viko ti chí ho o on. da onru xóti a ni dam na kutí, ta ta ovikoti ta kan viko xhinti ta nrokotí tá kanra nroti nó tanajan nguan ná ta ngu mio naivii yó ta dikan ka tán kitiyó odu mini tina yó chi nida itu kití ta ho o on. kini nra kaxi dinití, ta ho animati ta tahú inití t nreiti ta kukiniti, ta narukuti tanti ta na nrukuti mió, tadikan ta nro mio xhín deeó, tona ni chí iin deeo ha kuu iin deeo a ni nruño iin deeo, ta dikan nreo nreyó xachí ta nanrukio chí ta va ho viko chí nakani inió xá taiki xó, ta dikani hó tina yó tana ni kaku nadá deetí naxanati nada deeti tá nida deeti nayutí, nida deeti ná xati na kadii deeti ta tona ni daxó iin deeti ta nion nreiti yikanoti xáo na va koniti ná kon deeti ha tona ni tadi iin deeti ta ni xhiniti na ni tadi deeti ta konti nayuti deeti ta xhin noti ta kaneti deeti ta ha on. tani ho animao ta dikan hó nima kiti yó.